Allemagne dia anisan'ny firenena mampiroborobo ny seha-pihariana fahatelo. Izany hoe ny fanamboarana ireo fiarakodia sy karazana milina. Ary izy ireo dia mampianatra ny mponina ao aminy ho tia ny zavatra novokarin'ny tena. Izany hoe mba manjifa ireo vita eo amin'ny firenena misy azy.